Tete o peekala mono luu tabampenala tang nii meeke tee niikang, lea teng tewago nigango mekee mili lopaa, kaletaakoo. Tang tee mono luu. Tee tang awa oupee nang ee, o tang lepo o enang o, o kabu nesiali tokonnala, maka amii ikina kabu o lembapempo. Taunis gonawa api talipai gawanala tewoo okompoi teng nikangomeke tee enang, amili o tewa toas pekala lopa nikampo pagau otola, tang alo akono ninang tang peepo asing miluko wela luwa alakolo kawabalala apuai tee te tewaa lumuli, eng tee namaa labeta napoo kakatanake laki akolo alebam ninala pekalanago, a mali eng te pekala ganis noo talipabia lunala niike, aii nikang lea tee. Teng teketai, te tang menamena bambai aii alewa enang angna alewa enang bamo, gawa alewa gagawa wakang uwaka meeke tei gaupenala te lepo. Teo enang oh amili, peeke kulu kulu loida, kulu kulu luupama nambuling tee. Tee aleo te peeke kulubamo, kulukulugo kumii enang buko, tang te tololike patem bumanan teng, enang buko ndoo patau inee inang lupeeko uka uwai tee kumii. Tewago enanambamanawago nee talipago, gawamanawa aii wakang teno teno enang oh otoina la uwaka, teng enang o napo, napo nau tang o enang o pekee amilli peke enango kulu kulugo nikango, amili nango, enang o kambungo sipaa gau penambulin loida pat- enabalewai tubalapenang ee lomalomai wataa upenan temoo teu nau enan aii talipai gawoko, tee oga enan, o peekala amili, kumi luu tabampenala. Te teu nau napo, teng niinau napo owama. Mono lulunisigo tetang la enang o mono lakang nesnes nis tabaa otoitoai, amiliasin pekala, laa kambu olendupenala enang balawalupe, amalo tawuito penna, maka tee, ule enang nee ule lomalomai taulinna temasko gawamo. Teng napo ninau enang o, ninau tee wakang uwaka awato amili tee lepo niko nikampogo pangauko gawalako tee siipa, peekopoi, amilina kabungoi tubaliana teng, buleau loida lenuitoai, te temasko buleauko wononaa. Uwaka wakang buleauko tee o peekala buleau gawapen mmpo te, teegonnai loma lomai wataa ullio pepo ispoo nai otolotoai te, loma lomainai. Awalea oinga enannomoi tauliko te loma lomai nuupala tang amaliawai tekenai wotuno.